يا صاحبي ريح نفسك من الشغل شوي، دي- دي الشغل في بعض القرفات وبعض أشياء كتير اللي دايقك، ودي ما أول مرة تعدي عليك واحدة واحدة تتركز وخلي بالك، عايزني نساعدك راح نساعدوك باللي انت تحبه أقعد معك شوية بعدين تمام وزين، فول إن شاء الله وربنا يكملها على خير والدنيا هتمشي معك، روحي وخليها على الله ما تشيليش هم.